O cô neigro o l'é a neutte fonda a neutte profonda ò l'ægua zu profonda, sott'ægua quando no l'arria de luxe o neigro o me fa vegnî in cheu quella cösa lì ma anche quande se særa i euggi a-a seia primma, avanti de dormî gh'é coscì neigro. O neigro o fa anche un pö poia. A cösa ch'a me vëgne ciù in cheu a l'é o cô da neutte quande no gh'é de luña, quello pe mi o l'é o neigro veo.